Ilay resaka teknolojia sy nomerika izany an, <hesitation> raha tokony hoe fivoarana ilay tanjona, lasa hoe lasa voafonja, lasa voafonja ianao an, anaty boaty. Dia izay no ilàna hoe, mila misintaka amin'izay kely indraindray. Miala amin'iny mihitsy an, mba hoe mihaona amin'ny olona tena izy. Tena hoe amin'ny tena fiainana izany fa tsy anaty teknolojia tony- intsony. Mba hoe hanala an'ilay "stress" sy ilay ilay hoe voafonja ao anatin'ilay izy.